Okokaan biriit jira, okokan luku woraat jira ka luku grediat jira, okokaan ka sololaat jira ka shimpireat jira, okokaan kaa baalgudaat jira, ka baalgudaat irgugurdaa, ka lukuat it aana, ka shimpirean lila charekoai. iskuun binees chachareko ak dibleafa suunen akokaan isan lila chareko amo okokaan ka lila gugurdaan ka baalgudaat